A rayuma amin minon a duniya min ngay ‘nyayi neɗɗo to mayi bawo mu ɗum dun yecco be hali mun bodɗum ah wane hali mun wodi wala ayibe mi wa nya yi neddo wi’e kirkijo to baro mudun wala don wane habata wane wala ngokko shakka wane awolwai wi’ata ma nanon wane a wolwai wi’ata ma jabayi ka weli welayi ma weli to weli ma weli to welayi ma weli to na biyu na didi minon hala to neddo wolwika ko ka foffanayi ma na dun dongal bili a da nde ma a deddoto semino da naraka noppima to nani hala wati nase to a darake a wi’a mo a jabayi noppi nanta to njodo don jam kendiron jam hanjum wni jo nde duniya neddo to wala don ma wane kai Allah barki din wane o meɗanyi nana a mo wada hayya hayya a wane to du’um hanjum woni rayuwa mbokka sannan bo awita hu nde o wima na non to dum bele jum bida dun darejum o wi’ai dun dare jum dum to dum balejum dum bida mod um danejum a dum danejum dum dun jodake jam ngam hanjum duniyane jode duniya se a wawi nde kebta no njodo da a mare joddo da a jamare jam kendiron jam a jam. Bawo don bo Allah wadu ma a muido to latto a wala munyal hu nde to dun wadam ma nde mettini ma ber nde ma se mo da dum munya kola dun wannyi ma a je di amma hu nde heuti heutayi ummɗoa ummina dadi ma a zakamima ummo ah aha ngi a wada ngufo a handuko an kam nda mo ber nde to duniya yida ni’I to dun lattake dun wima wane wadu munyal to fa wadu munyal ngal belle ma to dun warta ma dun hokkete munyal ma dun anduma latto da dama a muido a duniya mad ani dun yidi rayuwa neddo ta warti ha nyum ndeni ma wai wane wala munyal wala munyal a’a shaida wodayi dun tawu ma a nder munyal Annabijo Allah don wondi a mardo mun’yal a duniya wala ko ngatta wonnaki bamuyal ngan ko a wala don dun wi’ai wane muido duniya fu sheidete to ni dun yidi neddo jodo a rayuwa mu dum ha ‘nyande Allah hshi hu nde mu dum ngan duniya dun en ngani na en ngartu.